Mu ma shumë m'pëlqen kafja se çaji se m'jep energji. Ka ma shumë kafeinë se çaji, po e bon trupin mu ndi ma t'zgjum edhe gati për me, për aktivitet. Osht edhe pjesë e rutinës ditore edhe diqysh kom qef kur dal edhe me shoqe me pi kafe.